Alura i can al a damanca d'avei sempre ün padrun, arivé, a sarìun pa ën graddu dë vivi ën sulitaria, i ciat ënvece a i pias avei ën padrun, ma cuand a së stufiu a völu andesne për so cunt e cuindi al an pa damanca d'ën padrun, a sun tantu pi indipendent